Karazana lasety hita an-dakozina: misy lasety hinananao vary fogna alongany le plat regny, de misy ndreka b- <hesitation> lasety bol hagnanaovanao ro zany no tegna ilana ananjy, de misy ndreka lasety somary vera sy ny tariny regny regny mokony raha amineh manokana rehefa fetifety igny mi anao zegny vao mamoaka ananjy.